Sun munagusu kafin dugu suka suwa hiya ga mul aure dugu suka mun tor dugu aburi lufu lufu kur kurkudun dugu hiya aburiga yayu kwaku, kwaku munagu naja a ga uzu naja a asukuku um um kanaga a gu shawara a ra jiyi giwa nadan ara citini garanan haligu kwari ga jan ba kwakuya a baridagu ammai kaka jurira abari daguda kaka jiyira naja uviri sul shili duga naja aya sul mai ga jan ba juyi munagu munagu dowoduwodau viri mul suku matuma ga juyiri giwa jan a ciwotiri ga zanba haligu da yu maga agudowo gahu ayi maga a ciwo aburi nagu ayu dowo naja a ca haliguda anun mai nagu a ca haliguyi anuyi mai sai ga jau ba abu kuku munaguyi managuyu haligu a dai munaguya dugu suka yardai gaba huri mala lufu lufu mai magami maga abahuri kuku ara sinan bunne dugu suka yardari gahu kwan nayi aba wamari aga ja taka kowonisu maga aruga tuni kowami maga abahuri kuku ara sinan bunne dugu suka yardari gahu kwan nayi aba wamari aga ja takakowonisu maga aruga tuni kowani su towo wa nada koba nada koba nada koba dugu suka yardai aburi akura mutuma turi giwa jan hun ghaliguda najuma uyar dari aburi kujai kuku ku jai kuku ayi munagu guwodeya su womanagu dugu ara ba huri. Womunaagu dugu ara bahiri aburi kujai kuku jan du haliguda minagu kukujan du haliguda munagu dugu sukada dugu abayardarisu aburi kojai kuku batuwomagami naja ara citiri gar a hun aburi a kura shi yida guda kujai kuku haliguya ayi munagu mai magukura biyibiyar naja ahul ammai magukura biyi biyar naja ahul ammai magukura biyibiyar naja ahul adan magu kurua biyibiyar na a fashili maguku ra biyibiyar naja ahiyi magukura sini naja ma na ja anai daraja anudowo anu kowa anudayi ugiwa mai, ju dowokura nai daraja anu ammai aga adan mugu ahuriyi nagu run midam ammaku a cariyi duya kuma naja abiyinai daraja mai nagu midam maga abahu ri aburi nagu salguda ya dugu suka yarda ri aburi kuku kowo biku mai maga a bag aba diyya ga sini lagun dowogu a buduri lagu dowogu aba guwo mala haliguda munagu gasi kuku muna sini dugu suka diyya kuta kuta abu ni kujai kuku ayi munagu mai ma ga a jauba haligu munagu matuwo maga mi maga atukana wulfun munagu jan aba ya munagu maga atukana kwalci jan a ya kwal ci maga atukana massar jan aya mossa maga atukana ujawo jan atuka jan aya ujawo maga atawokana shunkawa shinkaf fa abaya morowori maga aba tuwoka nar awinu jan abaya awinu maga aba tuwokana sir jan abaya sir kowani sukudowogu uluku walfu gudo a ban wulfuri su. Ma adan a ciwo abur kujai kukuya kuku a sul dur ga adan magu udiya ganagu a gudari haliguda dugu suka ciaburi yu yayu gaja aba huban dugu a bahuri gaba huri towuwa basau, u kuku ayi munagu mai gaba diya kuku jan arabarin, un komai da ko mai batumagami maga arahuri malana ayisida viyi towutokumai fa ma na yi amiliya aureri kul uviyi dowu uju ara huri upiyi dowu nai uzuwa tuku nai ara siya musha nagu ayu gay aba sur munagu nagu ayu gayaba musha munagu, nagu ayu gay aba mushaguyi kowa da kowa nada munagu munagu aburi maga a ciwu kujai ku kukam ayi munagu kowo bikumai gaba diyya su gaba miliya kuku na, aburi kuku du jayaku ara citini ga sutuni ga muliya uviyi towu tuku aburi ku jai kuku ayi munagu dugu suka jardar kowo biku mai gaba diyya gara miliya komai da komai dugura citini su gahuri ga miliya dur na aburi anu jiri marghi gabadaya ca towutuk kuku su jan ara citini gara sihurisu garamiliya kafidugasu zuwa mul aure na ganagu suni ammaduge dugu suka howo kwa naja asini ilimi unur adiniguda mai naja ahiya muliya kura mai min dugua mun dowo don kura muliya karat u dugu suka hulufu buwo bulku mi komi naja asini mai dugu suka yar dar mai ga huri duwo aga. Munaguwo batuka citini ga si muliya gatuwo gami nagu asiba musha guyiku madaga muliya ilimiyi kuku jan arasi badaa madaga muliya ku ku ku jan arasi badaa dugu suka yardari aburi kowo jai kuku yayu ku mai sai du uni uni ga huri chiwo aga sunsu dugu suka huri lufuk luf kurkowo don kukusu nagu ara simul da mai sukaya, yusuka mai suka maja kubba ara suni ara muliya su ko wo biku mai ganagu udiyyade kowanisu dugu a citini gara muliya aburi kujai kujai kujai jujai kujai kujai kujai kujai.